अब देखो सबसे पहली बात तो यह अपने जहां बटो मिलो वह आसपास सबसे पूछे ताज़कर आप यह बटो था कोई नहीं कोई। तो बता तो और कोई बताई है वह भी कोई कोई खेवे मारू है मारू नहीं है तो बेटवा में एकड़ी जार बाय उमे कोई चीजें दिर रहे हैं जैसा कि आधार कार्ड हुए हो। रूपया होया नाम पतो होया अत्री चीजें सब राके फोटो टू राके तो उन चीजें देख लोगों से कुछ बाइयो बता यह पर। नाम कई लिखा रियो आधार कार्ड नंबर बता य बता वा बता तो इन हिसाब से अंदा जो लगा सका कि वह की को है की। नहीं है दूसरी बात अगर बाई आपने नहीं लगे फोटो कुछ नहीं है तो सबसे पहले लो पुलिस स्टेशन में जाओ पुलिस। स्टेशन में जाएगा बात में भी बता तो भी में यह बटो मिले भाई साहब इजी बट या यह चीजें यह चीजें नहीं है चीजें। उन हिसाब से पुलिस हाला फोन लगा लेवे कई है छी ओर ये चीजा नि हेचि कर देंगा तो।